هو كان مستعد نفسيا وجسديا أكيد نمشي، عخاطر أولا فضول باش نستكشف <hesitation> هذاي اكسبيرينس ما- مش العبد ما يلقاهاش في اي وقت <hesitation> وزاد التحدي الشخصي معناها انا باش نتحدى روحي باش نمشي نعيش في في بلاصة ما نعرفهاش في كوكب ما نعرفوش اصلا <hesitation> دوكما فماش علاش ما نمشيش، بخاطر باش تكون اه تكبرني الحكاية في مخي.